<hesitation> Mila manisy planina amin'ny fiainana. Ferana tsara ny fotoam-piasàna hoe hatreto ka hatreto, ary aorian'izay dia hajanona ny asa fa mifantoka amin'ny fiainam-pianakaviana amin'izay. Mba ahafahana miala voly sy mifandray sy mifanakaiky amin'ireo olon-tiana, na havana na zanaka.